Van in gio, cian cianin, e pöi con grande sfòrso, quande treuvan quarcösa, se ô mettan in scê spalle, se carregan comme fïsan di camalli, e ô pòrtan donde devan portâlo, de vòtte o tòcco o l'é ciù grande che liatre...